Raqamli kamerani ko'rgan narsangizni suratga olishga yordam beradigan maxsus vosita sifatida tasavvur qiling. Masalan rasmga olmoqchi bo'lganingizda kamerani biror narsaga qaratib tugmani bosasiz bu kamera ichidagi kichik eshikni ochib sahnadan yorug'lik kiritishni imkonini beradi. Kamerada kattalashtiruvchi oynaga oxshash linza mavjud. Bu yorug'likni kamera ichidagi sensor deb ataladigan maxsus qismga qaratishga yordam beradi. Ushbu linza kattalashtirish yoki kichraytirishi mumkin. Bu esa narsalarni yaqinroq yoki uzoqroq ko'rinishiga ham olib kelishi mumkin.